Vaa taka ita, taka nu yuja ya, taka nun leteo, taka vaa janíina ja maa jii noii jenoi o chi este io tuo nu, no jouatu yuku te kakajio tuo in nou yia yua te este tou in xitox loli nou yia yua yua joi ponna yua yua joi nou yia luliín jamito ini maii noii lima. Go nu ito yúa soní noni jamoto ito luli xii dou jii veniou xi chouno no santiyo xii tono choun mayo ndon te <noise> > este te loloi titi loli. Xa yua te yua va jonina gaa ntau maita luliun chi suni kantoi jaí´ina.